ناخد دكتور باش يعطيني من صحتنا، وناخد مهندس اش يبني لي المستعمره لان المستعمرة تبي بناء تبي اسـ- تشييد. وناخد فنان باش يرفه علينا، وناخد <hesitation> عالم نباتات باش يزرع الماكلة بتاعنا يزرع الخضروات ويزرع كل شيء، وناخد صديق باش يكون هو رفيقنا.